Isroil madaniyati turli etnik guruhlar va dinlar aralashmasidan iborat. U yerda yahudiy, arab, druz va boshqa jamoalar mavjud, bu madaniyatga rang-baranglik kiritadi. Isroil san'ati, musiqa va teatrida juda ko'p uslubiy qarashlar mavjud,